Raha zaho no olona farany indrindra eto an-tany an, dia tsy dia hitako loatra izay dikany izany fa aleo mamono tena <laughs> Mety hoe mafimafy ilay fiteny fa fa izay angamba no hitako hoe <hesitation> tsy tsy tsisy dikany izany raha hoe olona tokana no eto amin'izao tontolo izao tsy tsy hiteraka, tsy hanana taranaka, tsy mana-namana, tsinontsinona, tsisy mba afaka iresahana. Dia aleo tsy tsy misy fotsiny.